Ël furn al e atacà a l'eletricità <hesitation> un-a persun-a a duvra ël furn për fe cözi la roba, ëntà avisché ël furn, desiddi la temperatüra e ël temp për fe cözi la carn u ël pes u le verdüre